Fŧafñe de, feefi nnúmte añaan, fmaa fu undagantite, <hesitation> untobboto gwili ma. Untúm wili ma a wéde, unan jédi fŧafñe ululuuŧi. Gilúuŧi gembe, gee gi nyaanti gsalte ma, gwéntele gwoo ma gdúba tu, aloor ma, fŧiñi fe de añaani wi wi binite.